راح تجيب مسمار وتدقه فى الحيطة بشاكوش أو أى شى تانى ، <hesitation> بعدين <hesitation> راح <hesitation> تبدأ <hesitation> تجيب اللوحة الكبيرة مثلاً وتعلجها وبس كدة انت كدة تكون علجت اللوحة بأبسط طريقة ممكنة يعنى ، ما فيها أى شى صعب أبداً.